दक्षिन अफ्रिका के पाक सैली के केप डच। केप मलाई और बोयर वेल्स जैसे विन्जन सामिल छे। केप डच पाक सैली में जैफल, ओल्पस पाइब्स। और मीर्च जैसे मसाले का भी इस्तेमाल करल जाएचे। केप मलाई पाक सैली में मसाले दार करी, संबल। अचार वाला मचली और भी भीन तरह के मचली स्टू। सामिल छे बेबोटी एक दक्षिन अफ्रिका विन्जन है। जेकी कॉप केप मलाई से आल छे जेकर इसमें। मसाले दार कीमा बनावा हुआ मास हो खचे दक्षिन। अफ्रिका पीला चावल, हलदी, किसमिष दाल। चीनी और चीनी से बनाएक मिंधा विन्जन हो खचे।